Karazagna tsakitsaky hoagniky isagn-kerignandro, mety akeke amina dimy na efatra karazagny ake abetsahagny, mety malagny amina sambosa akeke amina dimy ake nem mitovitovy amizegny ka avikeo frity na mety aroa, aroa, aroaroa tragnony ake, avekeo kao malagny frire pontsy mety telo akeo de mofo aroa